Ambitsioon om väega olulinõ. Selle et ku sa ei sätiq hindäle määntsitki iihmäke, ku sul ei olõq ambitsiooni hinnäst parõmas tetäq, sis sino hindä arõng <hesitation> ei olõki erilidselt suur.